<hesitation> to alhamdullilah <hesitation> laba yuwe kam sai yazgila lai rayuwa ziɗ rayuwa ziɗa sam whara ngabi saida manga mana haka suri amma ngig rayuwa kam ngig nus kit akwe nus khikirɗe nus ufade yawwa rayu kan whara ahhn ngig nusa ngiga guda ngiga ahh mota ngiga koɓa ngiga ilim, lime to ina kan rayuwa alhamdullilahi nga matsalbiya nga koɓa kamo rayuwa nga ziɗbiya nga ilim rayuwa nga ziɗbiya nga nus vakaha rayuwa nga ziɗbiya ngig nusa rayuwa ziɗa ngig na koɓa rayuwa ziɗa ngig zire rayuwa ziɗa ngig dakse rayuwa ziɗa nga ina kitakkma kai rayuwa ai sai yazgila kawai ɓo saki amma wharbi jhiyam da thire a dalda thire ngig koɓa kaɓ mota kaɓ abinchi Ngig koɓa da sukwadu sukwa <hesitation> sitira da sukwardu sukwa ɓaɓe da sukwa ardu sukwa kafe a dalda ina nga rayu nga kaɓ da sakwardu sukwa kafe nga koɓ da barbuga ahh ehh koɓ mota nga koɓ da ba da sukwada sukwa yuwa nga kaɓ da sukwardu ɓab kam ehh wan nan sai yazgila kawai mɓo sauki da lavin amma nging kam whara ngabi ngabiyu amma da labar da kwarkwar kam avware dahar dadbana adalda na ziyara ziyarma var zi yara swa daksa tsaghara warda dah dan tsaghaha ngig tsarghu vakarbiya ai ina dad vana ai kawai ngabiya usig da jhuwa uzige mana uzik da duva da da wa naghardinigha tsagha ayo whara warda dahbah jhiyam ai a nighardi nigharka da nighardinighakam ai shikenan nga matsalbi ayo joth jhiyame ahhn ma tsaghaha ina ah ai ata shh saho tsaghar kam ai tsaghara Tsaghara tsaghaha a warda dah dahan ah to agha kan ai da didh makaranta ai tare ha ina ehh to allah allah yazgila kan sai godiya ahh man hafa nga nus ma nusaha au nu bar ai a dabda para par uɗahe ah ngig nus ah dalda para ah usig usigda duva hafa nga nusan nga koɓa nga zire eh wharbiya jhiyame inafa ngige amma boa dugbulah dughbulaha dughbula a dalda nguda nguda aura hafa nga koɓ vakarbikam nga gud vakarbi kam ai nga lav da barbuga da nguɗan da nguɗa aure ai to nga thir vakaha ngige wuɗahe a tsaɓa atsaɓ kan thirbi ai ah ah atsaɓ thirhikuma ah atsaɓ thirbiya wadahe da thire ahh jhiyeme jhiyem da makaranta na ga let tafiya nga let makarantabiy jhiyem da makaranta ngig thire aman n ga marakatan nga thirbiya jhiyem da me ah nga koɓa vakarbiya da da i daldiga makaranta ngaba baka biya Ah ngarwa kaɓ makaranta duba mtse dubu mts eh nga ina dubu ih eɓɓe dubu mits na ah ɗhiyem da dab yjeɓɓ ngiga sha ani rayuwa ta ah da bara buga da susdu sukwa koɓa ɗa suk wandu ha dadna da sakwadusukwa yuwa da sukawadun sukwa bairo ayo whara yizgila mɓo sa'a tatha ayo tatha ame tsaghara daza jhigem da jhiga ahh makaranta so use adala ayo wharba amma nusaha nusara asah asah yayara yaa a usahe ndara ndiken ndara vakagh a ndikene amma nusaha a nusar ka n ngiga afta sar ai ayo to whara nga ngig talk da suɗe da sah ina ai ngige okay to sesaha ayo adalda masalachi ayi usig da dulana amma yuwa wa yuwe amma ɓaɓara nga ɓaɓa ɓaɓaha ina ayo whoro se suhaho udah naha da futado na nahkwa naha kaf Kafe ɗanwuɗahe ah ngig ɗal kalwai ziɗbi ngig dik ɗalda datifa du tifa zaid a kawa adoh shikenan se saha in sha allah da sukwa da sukwa mas alachika ngig kaf kan da zuzuwa ayo whara zhigame aya a dalha ghig m da masalachi ngiga ngiga au wudah ina bata ngig barbar da barma amma ɓaɓara nga ɓaɓar biga ma ɓaɓaha aaba ha fill warɗa zilazine ah ushan n tsaghaha da zila da soha ina ha ahaha allah yazgila mɓo soki ka wai aman kam ɓab kawai da sukwe da sukwe masalachi kawai da salla masalchi kawai afutaha <noise> nga ɓaba rbiya to nga matsala ngig yazgil a ngig yazigilaba ngige to labari kan ai nga labarda kawakwa ai seta shh tsaghana jhiyeem duksaha da barbuk ahh kitakwe ɓaɓe ah dalda adalda sare ayo to sar ware sare ina ehh ina na Ta yanga bi amma amrya ah usahol asaho yawa ngaka amakaf immakafe ngig kaf daleidahe ɗal thuwe ɗal thuwe ah to whara ayo da barbug kurkwame antarga use yadgila mɓo sa'a allah ba allah allah allah ka allah baba sa'a ayo whara ayo whara juiyene ngahan tsiki ghuɓa ghuɓa ah ngaha tsitsin ai dugu fulani yine ayo whara ngabiya a ɗuwa ina use to a dalha to ayo whera a dala niga adi nigna nusaha ah da da barbage use.